jaenunga vi kua tëtä guaju Etiopia jei supeva, jaeko tëtä guaju Africano, mbatï ou jare jae vaera de que kua tëtäpeko iroïaveiño, oimeko aipo maendunga yaji rupi iroï, erei kuape see, amo piensa jare ajeva de que aipo arakuavei kuape, mas kuape araku, que iroï, jaeramo yamo piensa kurai mnaetï iroïete, si no que araku mas.